komið sæl norður Kórea skýtur reglulega upp kolli í fréttum hingað berast bækur og frásagnir af þessu

dularfulla einangraða landi okkur hryllir við fréttum af mannréttindabrotum og

við óttumst það hvað stjórnendur landsins eru færir um að valda mikilli eyðileggingu með hervaldi sínu og kjarnorkuvopnum en við erum líka óskaplega forvitin um þetta fjarlæga land Norður Kóreu sumir láta sér ekki nægja að lesa fréttir og bækur um það og hópur Íslendinga fór núna í október í skipulagða ferð til Norður Kóreu þau eru nýkomin heim og á meðal þeirra var Jóhann Helgi Hlöðversson velkominn þú rekur ferðaþjónustu í Vatnsholti skammt frá Selfossi að fara í skemmtiferð til Norður Kóreu við vorum búin að fara til

þetta ekki númer tvö nei þetta var bara forvitni og

inn í landið og við fórum með ferðaskrifstofu sem heitir

Þorleifur Friðriksson rekur hana

ég gerði mér ekkert grein fyrir því að þetta yrði stórt atriði í ferðinni

tekið bara eins og þjóðhöfðingjum þannig við fengum mikla upplifun stórkostlegar móttökur og allt opnað upp á gátt fyrir okkur þú rekur ferðasöguna í langri og áhugaverðri sem sagt hægt að komast inn í landið á tvo vegu með þessari lest frá

flug frá Peking en við tókum lestina og þetta var lest frá Austur Þýskalandi örugglega frá þarna sáum við fólk þræla og púla á ökrunum

bara handaflið notað

að sjá hérna myndbrot sem þú tókst upp í lestarferðinni á leiðinni inn í

þarna eruð þið að telja traktora

myndskeið af konu að tína gras þetta er í anda þess sem maður les um Norður Kóreu að fólk neyðist til að nærast á grasi sáuð þið mikið af þessu ég get kannski ekki sagt að við höfum séð neitt af þessu sem slíku en það sem þú ert væntanlega að vitna í

til fyrirmyndar þarna það eru breiðstræti og glæsilegar byggingar

þetta var eins og að vera mættur í leikmynd

bíómyndar þarna gengur fólk hnarreist allir karlar í dökkum jakkafötum og konur í í pilsum og háhæluðum skóm

ótrúleg upplifun hvernig stendur á þessu

sem ég hef komist að þá er er þetta borg fyrir útvalda

að búa þarna þú þarft að sýna

ótrúlega skrítið

við borgarmörkin voru verðir og það þurfa allir að vera með með pappíra leyfi til að vera í borginni af hverju við sáum að fólk var

á götu og athugað með pappírana hér eru myndir úr almenningsgarði sem þið fóruð um þetta

það besta í veröldinni að búa í þessari borg hún er svo fullkomin það er hugsað svo vel um

og leiðtoginn elskar þig þú ert í raun og veru

mikil persónudýrkun virðist vera að að þetta er

örugglega yndislegt fyrir þá sem eru fastir í þessum vef en ég veit ekki hvernig

fyrir utan borgarmörkin búa um tuttugu og fimm milljónir manns í Norður Kóreu norður Kórea er svona tuttugu prósent stærra en Ísland að stærð að okkur fannst áttuð þið í miklum samskiptum við almenning nei bara það fær enginn að vera þarna nema hafa tvo leiðsögumenn í það minnsta þannig að við vorum tíu manna hópur með tvo leiðsögumenn og einn bílstjóra

vorum ekki í neinum samskiptum

mikið stýrt hvert við fórum og við

við töluðum þið hafið verið undir stífu eftirliti allan tímann þessi sendinefnd frá Íslandi grunar og ég var tekinn sjálfur í þrjú sjónvarpsviðtöl sem verða sýnd í Norður Kóreu og fleiri í ferðinni voru teknir í viðtöl hvað vildu hversu stórkostlegt okkur fannst þetta

sem við sáum og hvað

æðislegt við vildum komast heim já þetta er bara þannig hér eru myndir af mikilli skrautsýningu sem þið fóruð á

oft séð svona myndir en þið hafið verið þarna á pöllunum og fylgst með þessu hvernig almenningur

spjöld til að lyfta upp og

sem sjást á pöllunum ef þú ert að sýna þetta

með spjöldin og býr til þetta sjónvarp þetta eru sautján þúsund manns eins og raunveruleikasjónvarp eru þeir sem taka þátt í

í Norður Kóreu já enda get ég tekið undir það það var

þú undirbjóst þig talsvert áður en þú fórst var það ekki hvernig fórstu að því ég

hvort ég hafi átt að gera það en ég las þær bækur sem ég komst í eins og bókin með lífið að veði engan skal öfunda en eftir lestur þeirra bóka fer maður inn í

haft það á tilfinningunni að þetta væru leiktjöld já maður fékk það á tilfinninguna af því að verðin voru einhvern veginn þannig leiðsögumanninn okkar í mánaðarlaun en hann er mjög hátt settur og á stóra íbúð og honum er útvegað allt og þarf ekkert að kvarta en hann er með kannski fimm þúsund fimm hundruð íslenskar krónur í mánaðarlaun

hvernig geturðu keypt reiðhjól sem kostar fyrir mig kostar reiðhjólið tuttugu dollara fyrir fyrir þig annað en samt voru verðin

í þessum verslunum þannig að það var eins og það væri ekki verið að reyna að selja úr þeim heldur frekar að hafa þetta mismunandi vöruúrval sem var mjög fjölbreytt frá

fóruð í nokkur viðtöl eins og þú segir og þú talaðir líka við hermenn og leiðsögumennina ykkar fannstu fyrir löngun hjá fólkinu

að rjúfa einangrunina við fórum á landamærastöð Suður var undirritaður akkúrat þarna árið nítján hundruð fimmtíu og þrjú þess vegna

væri þessi gæsla á okkur líka

þó það sé búið að vera í sextíu og fimm ár eða hvað það er en en þar hittum við ofursta sem

hann var að segja mér talaði persónulega við hann hann sagði mér að það væri mikil gleði og honum honum hlakkaði

varnirnar yrðu teknar niður og tveir myndu sameinast aftur bræður og systur bara um Kóreu þeir vilja ekki aðgreina sig það er svolítið merkilegt við skulum sjá myndir sem þú tókst í skólum og leikskólum á leiðinni þetta

þetta einhver hluti af þessari þessari glansmynd sem er dregin upp

í ferðinni bandarískan hermann konu sem vinnur handan landamæranna við að taka á móti flóttamönnum frá Norður Kóreu og lýsingar hennar á ástandi fólksins sem kemur yfir tilviljunina við hittum þessa konu í Kína í Peking við fórum níu saman úr hópnum í í skoðunarferð um City í Peking og hún var eina sem kom af hótelinu með okkur þannig við vorum tíu samtals við töluðum við hana um daginn var að vinna þegar við vorum í landamærastöðinni þannig hún var að vinna sunnanmegin bandaríska hernum við að skrásetja og hjálpa flóttamönnum sem komast yfir hún sagði mér að það væru hundrað manns á þessum tveimur árum sem hún hefur sem hafa

eins og hún lýsti þessu var ástandið alveg skelfilegt á þessu fólki hvernig þá það væri í raun og veru vannært það væri með orma margir væru með geislavirkni geislavirkni eftir að hafa starfað hún sagði að það tæki svona sex mánuði að vinda ofan af þeim aftur bæði líkamlega og andlega andlega aðallega væru óskrifandi ólæs og og

eins og hún lýsti þessu þá var það fólk sem var að koma yfir til hennar upptökur af einmitt þessum leiðtogafundum bæði með þegar hann var að tala við en það er kannski erfitt veistu hvaða ár er núna í Norður Kóreu nei það er árið hundrað og sex Kim il sung hann fæddist fimmtánda nítján hundruð og tólf Jóhann Helgi ég þakka þér kærlega fyrir komuna kastljós verður ekki lengra í